<hesitation> البيوت الزجاجية هي بتستخدم في <hesitation> الزراعة ممكن يزرعوا فيها الحاجات <hesitation> الغير الغير في الموسم بتاعها يعني لانها بتوفر ليك المناخ المناسب للحاجة الانت زارعا